पहले बच्चे क छोटे पहिये वाली साइकिल चलाण स सिखाण शुरू करदु। उसे संतुलन बणाण म मदद करदु। सुरक्षित जगह, जैसाकु मैदान, म अभ्यास करादु। धीरे-धीरे छोटे पहिये हटादु और बच्चे क हौसला बढ़ादु।